Kuma du wɨ sɨm ba tidata za sal, lallai <hesitation> mukwa sal kɔma- parakɨ hamba da pira hamba da pira kani, tɔ mukwa sal takaka kɔwanne ki fiya naya nɨkɨn musu tuwahɨ ta canda ta canda kabɨ dɨ sɨ, wɨndɨ canda hamba tɨdabɨ ɗɨya kanwasɨ sabɔda ata matsayi naza daga tu ka zirai waya maneyu kisa. patasakesu pɨyaki haka ṫna takṫn ma gyaɓiya to fiya canda sɨpɨm fa canda kabi fa canda duk hamba dika matani, saboda najakɨ muku nayaka girma naza, nayaka gwardzɨwatɨ naza, saboda kiya ka innɨkɨn naza to tɨjɨ zai fa ɗɨma nikiya nikgakya ni duk ba tɨda rayi tɔ lallai tanu lai gabɨna, tanu garna talu dɨ ɗɨma mukwa sal kani di nayadza tɨn a sɨno ndaɓɨsṫn dɨ fara <hesitation> nikɨn badabi dinga ɗɨmaki da pamir <hesitation> nusɨ da pa mirsu, saboda dɨ kɨna kabɨ madabi busɨ dɨbi dɨma sal taka mukwa sal kani. Haka kuma tanu garaba sɨmma kuma gan wanka bakani kuma ta ta dɨma lya kokari nusɨ dɨ naya dza ta pira ma ji dɨtsa lyali mwasa saboda taka muku kani amma ka zɨraɨ ka to shikenan, wiya mirku mɔyu madɨ ɗɨmatlau ko ta sakesu dzɨga hiyaza to ka dɨga zaka tɔ kuma gan wanka lallai mɨn girma naza kajɨ kai kuma lallai duk sɨm ba tidada za sal ka dikaya lallai ba zira naka nɨkya kya hidima ba zira naka moyu, dɔmacɨn njɨjɨ ba mida bamida bame dɔna lada nama a dukuna ghinsɨ nama ha ba fu dɔna la da fa ɗɨma fa pɨrau saboda lada fa dɨma nikin sabɔda dɔnaka lada kuma ba bahiya dukuna ghɨnsɨ hamba zai jikani mi dzɨgalla nji dɨ muku gyarya duwi batidata za sal tɨtangan yukoki tɔ taka muku ka njɨjɨ gyarya duku nusɨ babban muku ta kakani fatanga ta meki hankali fɔyi fa zama zira taka muku kau balan tana ji fa buwafu ata juma. a hamba zai jika mɨn bɨlafu ndabɨ a ɗahɨ a dama.